איך וואלט געזאגט אז מ'זאל קאכן אדער מיט א געז אדער מיט א עלעקטריק. <hesitation> נישט קיין חילוק. און יעדער זאל נוצן וואס זיי האבן ליב צו נוצן.